<hesitation> Alaadaa wa kə waaci kə ngəzəm nda de zarr nda ivu naa atu. Be waarra wa zəga tu- wa zəga tu dək nda de nda ivu naa dlama gara. Ndaawa mak kə waaci gu, ai bazara den garan ngəzamcin wa a rrə'i da dlam sadaka gaaɗa gən wokaci dlamrra den gara, səku da mi barrkau dauji du ii də kəma. Zəgəm aa ni akshi aa dlaman tambazai da tarratu da barik shi da ci gaaɗa kaakasku danna dəman naa barrka. Tərra kə barakau dan gara nda cacpa ka ɗauce mangituci nda dlam abən, waaci lamba, kai ndak sa səma kulaya nda dlamek shi səma ngum da ni da tarari da shi səmak shi da dlam raakank shi. Gusku kaasat ku dək maamu zəga bai akshi da dlam kə salla. Salla nuutən gara nən se laya, daamən garə nən akshi naa be waarra akshi zəga wambai ii kə waaci ii kunu be waarra nda raakan du. Gusku be waarra akshi gugzu, ii ri zəba, damna gangak shi kə nasarra tən da jəb kkəmau, kun kwa lawan təko waarro bai aa nanga kun ye kwa jəga bai aa rama tawanke kwa zəga bai. Waaci nda dlamo gu ii bəmbəɗo nda ni naa kanjau, da kkəmi, maapəndawaɗ naa dababkin da kkəmi je rawa, dadlam suwaari. Amman gususku kwa nina be ɗagai mi nda zoga a ɗau bai ma nasara de du, ganga ɗagai ne kwa lawan təka waarrau bai aa təka guɓɗe kun kwa təka suwaari, aci aa nanga kun, aa rame kun maa tan kwa zəga bai kwa təka gaya təka kun. Amman waaci gu, ndaawa aa dlamo gu, ndaya nda pikshi tarrau naa sisi, akshi ye aa bi naa kə masa garrak shi, amman gususku nda meu men ma se nda biyarci babu gangau siwu waarro kwa lawan təka gəri bai, kwa ni maa kwa bari ci daguda, wate gusku atu dagwale rra tam. To amman nda katine dəvu ba, da ni nda mi suwari kə waari gu nda dlamo gu. Nda cacpi maapəndawaɗa naa dababkin da katərri, parr da jəb bərrbərr shi, parr naa nanga ye bai naa da waani dikshi, amman sən gu dani dək nda tuwagu naa atu. Gusku zada sutku mi akshi aa dlamo gu man gaaɗa rashin barrkakwinaa garo tənu, gusku nda dlamo nən ja mwimamin gu jam cu bai amman akshi aa dlame ja i dolle. Ja raka shi nən dauji dami gan gau da yi pata. Kuma aa wa naa vəda jau da yi da mbashi ii patau. Wate ka ramo maa nda dlama be wan bai ii vəda su gu nda dlan na vəda mətu bin gaaɗa rashi kkəma gangau nda katina ba kə suwaari waari gu aa dlama bikshi, ko kanju gu ani a kkəmən basa bi? Ai nda zəga duwaaci yaye nda dakɗau yaya naa dada aa dlama gara. To amma gusku nda ni nda me diwa dəvu ɗagai waarra wa zəga bai. Akshi aa təka tərrɓaɓəne wa wana wa. Biwu aa dlama barrka wam bai. Gusku se ka iki maayim maa aci dlam du naa wunya, zəbo men ii kunu tərra fuɗu bin nda nai maa waane taɗu naa amau, wunya ci ah taɗu du dlamu dii ci tam? Ma aa nanga ga, aa nanga citəku waaci kwa kawe rawan to waai nda zəbo kaasən bi? Iyu men nda zəba waaci tənu, se gafa buku men nda ni nda waayi nakshi ngum kai ka təka ama cu bai. Se ndo wayi nakshi nən nda tatki ci amacu nda ramu maa səna atu, bəlan, gaɓshu, to kəcin atu sən baba zəde dici. To Alhamdulillah.